الفن كاليهام الهي، الالهام الروحي يرى بعض الناس ان الفن يأتي من مصدر اعلى وان الفنانين يتلقون الالهام من قوة الهية، ولكن الفن كجهد بشري، هو من العمل والمهارة. يعتبر الفن نتاجا للجهد البشري والتعلم والتدريب. يقوم الفنانون بتطوير مهاراتهم ويكون في توازن بين الجانبين <hesitation> للتداخل وتجارب فردية والخلاصة هنا ان الفن هو يلخص كل شي.